عشان تسوي ايس كريم تحتاج الى مكعبات ثلج من الحليب والسكر وشويش بودرة كريمة لخفق وانواع الفواكه اللي تحبها اول شي قطع الفواكه وحطها في الفريزر بعدها صب كوب من الحليب في قالب مكعبات ثلج وبعدين لما يتجمدوا حطهم كلهم في الخلاط لحتى يصير عندك ايس كريم